لو خيروني بين أن انا اكون رياضيه أو فنان مشهور هختار أن انا اكون رياضي لأن انا دايما بحب بحب اللعب رياضه وبحب كوره القدم جدا وبحب كوره السله ف بصراحه هختار أن انا اموت رياضي وهختار أن انا اكون حد رياضي مشهور لأن دايما الأشخاض المشهوره اسمها دائما بيضل معلم في دماغنا كلنا زي ابو تريكه وجدو زي الناس المشهوره ديه